Ra sarten nara yibieꞌ yibesul wlanoran noran yon gass, wxon gran chilaa to komidə nina to chit gayꞌ chini rkara bato sarten par nogakra goss, nora goss nina nkiwb no gow nogakra wis nina niraksak kon yuu wniraksakan kon buene meranliyana gorṉ, chini rkaraba gori rkarabanlo layen langoske mas ziwtalnix bzaa niraba por lankə <hesitation> renit dii sabor xstaren, chini xzalraba xzaar xzalzabanis, xzalza ba yaax, chini, yarin lode xshitbakriminzaa rabagon raban kwidad chesieyelmban chiriladen por nii eakwera badekə wlanguus gay tuk tukomid kald atiran eniran sarten, ninara guibnino xonꞌnini to chit golatoo raksakꞌ to- to fruit nirabalan guigaragsakan gornirara barak barneara wadekə masonganga choto bllarlo onlong lo sarten kota chichon modguenebin chichekꞌ diixanan atitani bzaanins komid kaldrakegoꞌlato to komidee to to buele buele lkal niraksakꞌ langos, ninyara barakwa de ke tiesorakza kolangaa.